بوټ له څو برخو جوړ دی. مخکينۍ برخه یې نوک دی چې د ګوتو ساتنه کوي. منځنۍ برخه د پښو د آرام لپاره ده. تله له ځمکې سره تماس لري. تسمې د بوټ تړلو لپاره کارېږي. شا ته برخه د پښو مټ ته ټینګښت ورکوي. دا برخې ټولې سره يوځای د ښه بوټ جوړښت ورکوي.